सऊदी अरेबिया। प्राथना करप: मुसलमान प्राथमिकरीची दिसाक पाच फौत करप अस्तां। रमदान: वर्षाचो नववो महिनो इस्लामी केलेंडर प्रमाणे जो तेंच्या देवाचो महिनो असता जेटून ते खूब उपास केर्तात। हज: यी तेंच्या देवाची जगा थाई तेंच्या लोकांनी एकद तरी जीवणान वाचून जाय। हँड ऑन हार्ट: कल्जार हात दवरप मुनजे दुसऱ्यां रेसीपत दिवप। आनी “अस-सलामु अलैकुम" मनप। मास आनी शीत हायसारला फेमस असता जसां की कब्सा, मकलौबा, आनी मन्दी यी तेंची लोक प्रथा चे पदार्थ। हायसार वलवंतां खूप अस्तात, आनी हायसारले गोड पदार्थ सुधा फेमस।